Khudar uni udu dari uuin kabaie khudar, mulkhiyali, rijlaliin, uyiealin, fasuliyalin, kosalin, sabanakhilin, tabarrin, garaalin, urumilin, gutalimi, jezerimi, filfiliyalimi, lemunimi, shitalimi, bitinjanimi, khalasili diyah.